א האממער איז דא אונז צו העלפן אריינהאקן נעגל. סאו מ'האט שוין פריער געזאגט וויאזוי מ'נוצט א האממער, מ'באקט אריין. ס'דא אונז צו העלפן אריינהאקן נעגל. אויך האט עס די אנדערע זייט אזא אפענע זייט, מיט יענס קען מען ארויסנעמען א נישט גוטע נאגל קען מען אזויווי ארויסנעמען מיט יענס. ס'דא אריינציהאקן נעגל.